Eyyo tar jamal gara gariyaa, tood buruwanga duniag irpira muhimma, wala jamaa toy garan geddaimu, aley log iron toora jukan jamaa la, ademrin ashkal man mallek irbeyname, yani buruwi dan hikir irin nanee tira dumme muhimman, ingir ayling irin nala fisin ingir nadifanga toora juuee muhimman, <hesitation> siyasaa terk a bagnikudan kidek irin tiiga muhimman, urk ingir lif lifin tan aaga kitab riwaya maa arif aee shiksibbir u maa arif aee ingu guan irbachinan muhimma, <hesitation> Ju mando log tigosaa, irinane <hesitation> bigbongiga a batari kudan kedeka irin mainje kon muhimma, irin nane irkina ton falaa ju ademri iche ku nache kulo wea tariga iche log agka bagnin, koli wea aginan bagnid tani ikhtalefi manekini, <hesitation> kolo wea ai dooha mele igi nadeefa kir gon libsaa, <hesitation> buru ashriree kon dulaa in daan tiiga man daan tiiga, uos mas mallek irbeanani uuski kumu.